मए ठन्डो हावापानीमे बैठन चाहत हओं । काहेकी मिर शरीर ठन्डो सहिलेत हए पर गर्मी न सहिपात हए । मिर शरीरमे उसइ और दखुनो हुइजात हए । गर्मीमे खाना भि जल्दि वासी हुइजात हए और मख्खी भि गजब भिनभिनात हएँ । ठन्डीमे हिटर चलाएके कोठा गुनगुनो बनाए सकत हएँ पर गर्मीमे त सब चिज गरम होत हए ।